الآلات, بتحكم بالآلات, الآلات يعني تحيط فينا من كل مكان, وأجدر أستخدمها واطورها وأنفع الناس بيها ونتجنب كمان ضررها, الحيوانات أصلاً يعني طبيعتها لطيفة وحلوة, فأنا ما ودي يعني إنه أنا أتحكم فيها, خلقة ربنا.